ⵀⴰ'ⵡⴰⵔⵉ ⴳo ⵏⵜⴰⴽⵏⴰ, ⴰⴳⵉⴼⴰⵔ. ⵎⴰ'ⵔⴰⵡⵓ, ⵓⵜⵜⴻⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴻⵍⴻ ⴷⴰⴽⵏⴰ oⵀⴰⵔⴰⵜⵉⵢⴰⵏ ⵢoⵏⴼⴰⵀⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵀⵓⵏⴰⵜ. ⴻⴽⵏⴰ oⵀⴰⵔⴰⵜⵉⵍ ⵎⴰcⵀⵔⴰ. ⵉⴷⴷⴰⴽⴽⴰⵍⵉ, ⵢoⵏⴼⴰⵡⴷ ⵍⵉⵙⵉ. ⵍⵉⴼ'ⴰⵉⴷⴰ ⵀⵉⵢoⵏⴼⴰⵡ ⵢoⵏⴼⴰⵡⴰⴷ ⴷⵀⵓⵏⴰⵜ.